Yuu kua nana xakata konrá kuachi yuu kuá, ko'o majunta xii ndachi ñino njakué nuka xama'a kunra chiño'o ndoko taka vichí kuia vichí xevaxi kue vichí vaxacre'e makuu ni cambio xinrá chiño, xiño kuii xikane'e nró nguachíx yavakunde nde vichi kua xa'a mama xakuma presidente municipal vee chí ño'o, nuu uhi cavecera chinima kuyú yukú xa'á xeyuka kuii ndava kuaxan taxii xinde ña'a konde tuu maxama'a kuanre kunrá chiño'o kindava kikangua makén kuananrá chiño'o yuu kuixa xaka yikua kone'e chá, vaxanré chón kovo uvii chianeró yoxonján camara xiño'o ndukan vichí ke kuako cambio toko xima'a presidente municipal, anxachuu yuu kuá makuu kuu vee ndoré kova'a kama chiño'o yuu xachá ejama nuu ko chinonaya makuu, kue agencia municipal yuu va'a che yuu va'á, tuun nruma'a maxii yuxiá anjuana kuá cuenta ráva kunrá informe kuenduu chinoi xa'á, ndixii kuii achindará konra informe chikanda konrió. Ña'a yenguu xa'a xa' ya'á njuntá chaxonri tuun kuakanra tuun ña'a xa'a chun kuanakua kuneta, ñanraxi manra chiñoxa yokuachun kandaí nkonra yo'o yuu chiñon kanrá kandere ñuu chinoxixanra nakonrán yo'ó xinayenguó xixaña poya'a xinra tixii, kuiya xiya'a kuyá agente municipal you chón tuxii naxa'a kuenta nrá na'a kuu kuenta nrá chun nakua kuenta nrá kuentanrá bastón, xii inka manrachi ño'o xa'a ña'a ndikua chun ujum xanra lugar xii manrachi ñoo xa'a ñakanrá, yo'o machón kuanrachi noxa'a kanra kue kuanra xiña'a yo'ó kuchí ixañió oportunida kue kunrá anra chinió kunrá agente municipal yuu kuá chon ña'a yenguó tukuu, njani apoyar como iha tuu kuan ndixa'a kuen mayuu en xakatun partido ya'a yenguu ye'e yiña'a kuá ñuu ko'o tón tun va'a xa'a ciudadano xanii numbra, kue kuu ñinrá chiñoño yuu xaxhia yuka manrá chiño'o xa'a yuu ngua xa'a nió xa'a xa'a tuu yanguá yo'o xiña'a yo'o kué chi xa'añii nombra axinracha'á. Kachinra xiñayeguó kueña xami'i, nii cumplir xenrá kue iha iho costumbres tá koñi policia ho topil na'a ku kachió, ndoko ña kuañi xii oxaxu fe'eñe feña xhiñotanrí ma'a policia municipal topil yuu kua chón yuu kuá tuxii ña'a kanrá chón, oko manra chinoxi xiketa kixa'a xa'á nrá yuu kua ma'a kuanra refresco xaña xikanoí, nayenguo xeño'o njuntá kué xanrá amanecer xii ña'a yenguó kue hi xakomo nii tuun, vaxhí nragón chiño tuxiño xinio teño'o nayo'o ko xani tequi xanii pues xanii cumplicima manra chiño'o cha'a umm, xaña'a tuetón taka vichí iho kua vichi kua xañii nombrar nachí yoko yo'ó ta'a ñuka koitón chiño'o oko tón xa'a xa'a ko'ó nakanda nayenguó pues enero kuu yo'ó enero yuu kua kui xannga ñii café, iha kuu iha xingue café ngueno xii xiengo planga ioko iho ka'a ma'a tuu café cha'a. Ñayenguó xa iho ta tuu café, enero xa'a xichitu café taxhiña kañii chi yukú yukú kono ho yukú chii va'a, iha kanrí ngá yo'ó enero taka yo'ó hi hiyo café oxinrí, exike ma'í xiin ña ñanrí kuá café ndere oko ketame'e xakuu gastó xakonde xa'a chamaxaté xaxovinrí nakuan yo'ó eneró kixaí xaketé yuu kuá nuu ñuá, ñaña kua xaketé cha'a naxakuixi nave'e xii ximamaxu ñane'e ikuanduxi no'o vakete noño nikuachún kixa'á axakoyi nuyi chón, xadakoyii chaá tuxii nana koi naxivai tii xii ma'a granenró xa'a xii xatun nruu xia programa ha ikite naketa kama'a, kanra nenró ya'a nuu kuá chín kua nuu ñii ndechikua chikuá yuu kua tonyii kuá tuu xii ya'á, oko tón taxakete yo'ó ma'a xae kuya febreró xaxava chika yo'ó febrero chan nduxa keté manuu yunguá, ndigua konguó yo'o marzo iho marzo xikixa'a xande ko'o. Xakuenta xataxe té hí to'o kandeó nayenguó taxati tó, marzo xikixa xande yee ko'o yuu kua marzo niyuu ye'e marzó ninuu yo'ó abril ña'a yenguo xa'a xeyuó kuatuu indii inka vikó vikó ño'o ndevaxe taña'a ko'o mayó, uñi xika mayó kuma viko ña'a takuia ujun yuu kuá na nayengua nikua yukuu xanii xhuun kuechí kuñii xañani ma'a viko ñayenguo xiñañii yuá talii xiñañii ñoko'o nayegua ña' yenguó ndenguga kavanuu tachí ndiunuu ngué xa'a ndika nayii ndiko ñuu ño'o akutun ma'a xa'a iho yunduu kuvuu vakuu niño'o uñii mayuu yuu kutain kuii chama'a xakuu hermano kuanra kue taña taka kuu hánra takee tan kiuu, konra vixii vikó nuu xacha ihó xa'a, nenixande amigo xan nañuu naken tanchen nina'a nuu chilox kanuu, chanduu nutoñii nuu taxia ya'a viko'o ño'o amingo achinika chi'ó viko ñuu pues ñuu yachi tiaxii, nukañuu takexi vikó uxtintañi. Chakotón kanikué iho nayenguu va'í iho kuu viko kachiyo'o ho niyeyo kachí, kuchi nukañuu ñaketé viko onranjañe viko mayo'ó, taxana kuu hermano pochonke kuxa'a achuntio xakute xivikó kua ti'i xini te xaiko baile ko'o oko vichí xakuu hermano xa'a yakete teke'e viko viko panga nu chón nuxacha'a yo'o makuu ka ñaka kuu vikó, chie ngueno ya'a viko manyu yanrí amyo nayenguó iño uxa xika mayó xii kixa'a xhini raya he xhima'a kuii niu ma'a xii ma'a kuachiniñu xii ya'á tuxi kayuu xi, chun yenré yaya tendeye ka'a maxii chenguu viko xavii kue kun xavii tachón xaxhí menguo tuxii ya'á kovo'o yo'o junió, junio yuu kuá kuxavarí chenguó ko'o kon xavii kuyo'o xakuu kuue xix taka kuii iha vichí kué xii iya'a kuexa'a kuandó junió, kixa'a kon xavii xacha yuu kuai taxii itó yuu kuá uumm. Ikokuexi tanri xa'a xaun xika julio itaxii, itaxii nuñii cha'a oko xa'a kovanja eyon xakan ndeyó ngua yenkon cha'a yo'ó ngua nguakixa kaña hí toó kue xikixa'á, koñixe yuu kuá ndoi kutuu xa'a yo'o kué xa'a kate liquido xa'á echa kuu xa'a fumigá xaitó yondo xua xii kuatuu kuxinonga chí ilii kichantax tii chikuatón tuu xikii ña'a ñaño'o ito'ó, njuan oko ndongui tuu xakuan xañee xhichí nuu ma'a kuexix kuiya ko'o nama xhichí nuu ma'a kuain ixaña xima'a xichí, kuega kué inka, inka naya'í xaxi liquido tua kua xananuu itó chón to'o ihó fertilizanté chí fertilizante cha'a ituu chá kuaña kui ma'a kuá va'a, nuu ña'a cha'a yo'o kuá ajan kua tuu xii kixaké itayo njoi tuu. Pues yakua kuayuu, kuena kukei xinaya chiyaxa kunre xhió ondañuu xiko yo'o kutuu, kutuu o'on xate chixitó xa'a no'o itó ixan nitiña'a ngua kuu ixhian tuu xikixan xano'o kokotá pues yuka xikomi yuxa'a cha'a mentras yika'a kua chinoño, tuu xuu xhi xanun ndichí xayuu pue yuu xa'a xikakiñi ndixhi vavañii tikañi xavañi kanda'a ngua yenguo xataxi xito'o, xika kinii ndixhi ya'á xavañi tikañi xaxhin yii iho xa'a ñayenguó xavañi tikañi xachiko ña'a tutin kuaña tuxii ya'a chiembo xakuu ndixhi xikuan kuxhixan ndixhi xixa xhembo, xaña kanuu itó yo'o octubre nda kua nakanó itó kuán ndana kano'o itonó xinando chinduku chika kue kuetixi tungué iho xa'a iho ndañoxo, kuena perico xa'a nró daño yuu he chon ya'a yavichi kuá. Kaxhi montanrí yo'o vichí yuu kua ha an, ya'a yerta xanti xinka'a, ña'a naichi xinnguá cha'a kuu kuxakete tukó ya'á ko'o yo'ó enero chan chanixaxhí, ixina ichí va'a kuchón ndanjunrí kanuu ino'o nono ñonguá kachakana vichí xakana xakan kuii, ya'a vichí kue yo'o vinanrí hi ihó costumbres xino kue yuu kanxanrá xakanri nombra nanra xiñoxa'a xa'a koo inka kuiá, uvii uvii mil oko o'on xacha sifra unixera o'on o'on oficio o'on citatorio kue ña'a xañii nriunix, iha sabado xavaxe ko'o oni xikayo'o no'o noviembre kuexa xañii nombra nidató, iha yo'o costumbre kué yuu kuá ma'a nrá ma consejo de anciano yo'o kuu xaxa nombra nayuu kuá ma'a candidato cha'a, nii kua chpon inka'a domingo xhinokuii domingo yo'ó diciembre chón yo'o xhión, ta'a kua koma eleción cha chañii elejir como xa'a ihó candidato nanrí manra chiña'a anori kanra tuun. Ñakanani ma'a xa kuu cantidato ñavachi ña'a nakuu xukuente ñí, ñoo kuu takunini ñakui agente municipal ke ña'a xañi vota'a oko ujun ndinuñi, ma'a xakuu cantidató ya'a febrano'o pizarón chayan ciudadano yianrá kanra marcar uun raya xi'i kunjun ñuu ñuu xakuu ñe'e ñá ña kuu vee agente municipal propietario chá tuxhí naketa ñoo tunii nruñi xa'nguó, xañivota oko iño uun xakuañi ón ho mayoria voto chiyuka yukuu yuye yuu kuá agente municipal, kanricha xaxhí xii xinnguá yuu kandó kuu kue suplenté cha'a xa'a nixinga xinga ñuu kuá yuu kua xa'a eleminá xa'a elemina kué unrika angoxo kuyuu kandé, ma'a agente municipal propietarió cha'a cha'a suplente yuu kuachón tuxii xinaketé yuuxu ñakuá agente municipal chón kunixi inka toko xavakuu alcalde. Alcalerá kuu tuku unitan tuu naguá ehí kuá nii xa'á, tuu nakuan nii xa'a nuni kulandonrá kuachi nuu kuá, kuachi nuu kua xanii mayoría de voto nre kuá kunrá ma'a acalde municipal propietario cha'a uu vii katan koí suplente xinrá, nikuachón ka'a xuu ya'á nduu njunta cha'a kuu nenrí nguá kachi ninguá huarachí xiando'o de firma'a xande firma'a aka'á kuá chí xikuenta acta de eleción xi'í nanrá chiño'ó xixani nombrar konguu chón nuu nguá nunguá chón xii tuxii xanii nombrar kuu ya'á xindó ñuu xaxhí nii ñuu xo'ó kua kuu manrá xiñoxa'a kuixo'o chiño'o kuixii kiá uu mil oko o'on.